Ëncöi ëncöi al e 'na giurnà bastansa trancuila e niente vöi <hesitation> rilaseme ancura ün puchetin pöi magari fazu cuaicoza dë divers, comuncue ëncöi sun stait bin, sun ripuzame e ades da si a ën poch farai dizné e pöi pöi magari vadu a feme anche ün pizolino